Janda nakenró dó'o ján jaña chín iin yuté, xhiná yuté té ja ihó iin yú teyukán nakená dondí nda'ná a yi'o in ka kana yená nakena dó <hesitation> <hesitation> naketená dó noveená té dekunó chío nakedá dóte <hesitation> akedá nama tiuté anakena doná ndí nraná.